الرياضيات الموجوده في الجيم زي الاسكواد زي الكارديو زي <hesitation> زي ليج و رفع الأثقال كل دي رياضيات بتحتاج <noise> في الغالب قوه جسديه كبيره اكتر من الذهنيه و بتحتاج شخص